يجب أن تسعى الحكومات لتحقيق التوازن بين النمو الإقتصادي، والحفاظ على البيئة، النمو الإقتصادي مهم؛ لتحقيق رفاهية المجتمع، لكنه لا ينبغي أن يأتي على حساب البيئة، الاستثمار في تقنيات مستدامة، والإقتصاد الأخظر يمكن أن يعزز النمو، بينما يحمي الموارد الطبيعية.